مایوسی یہ لفظ سوچے تو دماغ میں کیا آتا؟ مایوسی سوچے تو میرے دماغ میں آتا انسان۔ انسان جو رہتا نا وہ بات بات پہ مایوس ہو جاتا۔ اسے کچھ نہ ملے تو مایوس ہو جاتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جاتا۔ مطلب انسان ہمارا ایسا رہتا کہ جو ہونا سو ہونا، جو جیسا ہونا ویسا ہونا۔ لیکن ایسی زندگی نہیں چلتی۔ اپنی کو جو جیسا ہونا ویسا ہوئے بولے تو کیسا ہوئیں گا، سوچ نہیں کر رہتا۔ نی جی تو کیا رہتا سو، مایوس نہیں ہونا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں کچھ ہونے لگیا تو تھوڑا سا بھروسہ رکھنی کا رہتا۔ بات بات پہ جب مایوس ہو جاتے، اپنی امید چھوڑ دیتے؛ مایوس ہونے سے وہ ہمارے واسطے ٹھیک نہیں رہتا، اس لیے۔ لیکن ہماری انسان کی فطرت ہی ایسی رہتی کہ کچھ بچارہ ایسا ہو جانے پہ مایوس ہو جانے کا، اس لیے۔ مایوسی اگر سوچوں تو سب سے پہلے دماغ میں آتا انسان۔